Ver chiñi nkuenk de ru chijiñ kuenta que nanaunan nda de ru que pu manesp pues kiau nip tamep snunduk ndujuy pero kiy riat la u ke mjang ke nda lanaung ru nep n aa chjijiñ kumu njuande xixiung sankje este ru kiau kji xiji seban y pues ndu lame manesp mas que nda casi nip mang nnaung y ru kji kji este riat ntsi y y ru ru danas danas chin danas mandarina y la mejor lami mas chjijiñ que lame nda pu manesp pero njuande laejekan nip tsjaup tamep snu nduk ru pero pe si lami nduk mas chjijiñ a lo mejor este nda latsjau rañjie nduk mas pues mas mas lankiji y no nup lanu si jikan tamebkan snu ke ke chiñi ya ru chijiñ que tanaunan ya tsjegan que lame manesp pero nip tanuunan si kuejep lame manesp ke ya ndu ya ne ya ne de nda pik tep nep bale nep ximpiemp kumu njuande ru nchiaut danua que te de kuna una tambaca kiau nip nuunan nep mas pemp pemp ru nchiaut. Ndu mjap nduk kara nchaut mjau mjau katsueje danua ndujuy mas nda gualeneng nup nkjuande ru mas ki dampu ndu mas tsjau guaneng pu diabetes peru ndu ya es es kara xiaung y y pues este pues ya chiñi ya bale bale daneng lami que este de ru nda pu nchaut nchiaut danua que es diabetes tsjep y luego nkjuande nep n a daneng de de ru pik nda laui lalejeng gamiet njuande ru njuande pur bijiy ru nep naunan bijiy nda gualeng y ya ya nip naunan lu ke dame laui naunan y los que danjaung chjijiñ minskua kiua lami kiua mismo te si no que ndudat danjejemp mas bale rañkiji ndu danjejemp nduk ya ñkiuyet ya ya ve nteu dijiu gatu bu ki nkiuuyneu danua danueje ya casi nup ru 103 rañkijip iu y guanaamp gua lanjajañp quien sadbe u nep danaung pero u kiau lamap u danaung puro ru chjijiñ njuande de ru mismo u lejeng de biu ñkie kanjuap kumu njuande miujuy diñkiay njuande ne n a gueno bale bale chjijiñ que lami.